Mutum san m'ekyir kͻ mber mu a, mebɛhyɛ mbra a ͻbɛma kwan ma ͻman biara etum adze no ho, dɛm no onnkehia dɛ aman fofor bi bedzi aman binom do a wobehia dɛ wͻbͻko agye hͻn fahodzi ansaana woetum egyina hͻn nan do dɛ ͻman mma mpontu aba ͻman no mu. ͻba no dɛm a, ͻman bi no mpontu rennka ekyir mmfa mma no ma ͻnnyɛ yie. Obiara botum mpon dɛ mbrɛ ͻsɛ.